<noise> bueno ñuka nini tegnologia, <noise> ni alli ni mana <noise> imashina ñuka <noise> rurasha paykunawan <noise> alli kanga mana alli kanga <noise> ñuka <noise> esclavalaya tukuy tiempo, celularwan kashpa mana alli, esclava laya kani, shinapish ñuka wakin tiempo <noise> celularwan kashpa alli kan <noise> celurarpi tambien alli infomarcion tiyan, tukuy laya infomacion tiyan, <noise> y alli kan yachana rikungapak imashina purina kanchik <noise> imashina purina kani (-) Shun willay man aalli kan, <noise> ñuka yuyana kani, <noise> chay willay katina kani, o mana katinakani <noise> chaymanta yuyayta charini <noise> voluntadta charini. <noise> Bueno ñuka nini si, cierto kan Diosman mañani chay gentekunamanta, si mana cierto kan bueno man cierto kan, <noise> mana importanciata charin <noise> telefono convencional tiyan, telefonopi, telefonomanta pero ñuka celularta charini. Ñawpak cartamanta <noise> telegramanta, <noise> ñuka ña uchillamanta yacharkani telegramata rurana.